Hioko'i bo orari haia oo'ore bisio pita bo raata'oo oo'ore, bisio pita bo raata'oo oo'ore beruberu, beriberi hiruro. Bisio oiraarei oo'ore ruupe hiruro ori ii'aa pita reetoiiu bo riatai. Ori ii'aa pita reetotea'aapa bo riatai heetaapita pita reareapaa'aahara bo riatai haia oitaa. Ha iisio pita aba- haa'oeroo oo'ore ruupe hiruro bisio, uka atu'io ruupe hiruro haia oru oira <hesitation> abu'i hiruro, roopeeri hiruro. Bo taiburori kai bo tabiriroriarei pita iisio aba- haaoero bisio, bo oosu hita, piro oosu bohara, bo oosu a huraibohara pirio bo irau, o hurapitee hioko'i ii'oo bisio pita abu'i <hesitation> hiruro. Bai hoko pitee'oeaa bo rukutuarei piro oosubohara. Ii tabiriri aarei reareapaa'oehara bo riari, arearepaehara bo riari hioko'i ta pasika'oehara oitaa. A taabasuihara bo riari bisio pita bo ai'o hioko'i a reeareapaaiba, reareapaa'opa oiraarei ii'oo ii'oo abu'i hiru. Uu bisio ruupe hiru haia uria apata opu pitee'aeaa, a iisio hokobohara hioko'i ea'ure. Ha oiraarei ruupe hiruro. Piro reareapaaehara hioko'i pirio aira'oo bo riari, kai piro reareapaaehara aira'oro oitaa. A ta'isiibohara hioko'i oo'ore bo ku'uku'u o reareapaa pitee. O hura pitee aira ii'oo pita aba'aahara bo u'iaro. Piro abeehara bo ou'iaro. Piro heribaa bo riiri'o, piro paru heeriia, piro kakoaraehara, <noise> piro kakoaraehara ooirare heri pitee hioko'i oo'ore bo paru. A hioko'i hura- haraiborii reareapaa'aahara hioko'i. Piro reareapaaehara hioko'i oirare ii'oo, <hesitation> ii'oo ii husiroo. Bo paru, a tabasuihara bo riari, a sabiihara hioko'i o reareapaa'upa arabooire. Bo tabiri'oo hokobaa hioko'i bo taisi'oo oo'ore ruupa hiru, bo tabiri'oo hokobaa ruupe hiru, roa'are hioko'i oitaa. Ta reareapaea hioko'i ta beriberibohara hioko'i, a beriberibohara bo riari. Roheoare ii'oo hioko'i ii'oo ii reetoo. Ha biraa oitaa'ita kai roo'ore hioko'i oitaa, ta uka bai hukuihara oiraarei hioko'i oo'ore o beriberioarei huku'oehara oo'ore bo riari. A baiia oo'ore bisioi boai'o. A huraibohara bo ai'o, uu, ia uka itokopapita huraibohara oo'ore ha ori ii'aa bo husirori bisio pita o haraiiu. Ha bisio hori reetoro huraibaa a iisio abeehara horipita. Ha bo tabiriroro arei rekorekopita roga'a o huraibohara bisio pita, a atoroibohara oo'ore bo riari, a atoroibohara bo riari hioko'i sa a ai'o tahi reareapaaba oo'ore, piro ai'o tahi reareapaaba pirio oitaa'iita aira'oro. Ia raho pitee rui'aahara kai ia ou pitee rui'aahara pirio aira'oo bo riari. O atoro'uropa bo riari pita oira ouibohara ii ai'oroo. Iisio pita hokotea'oepa haia. Ha oiraaarei oo'ore bo hirurori huraibaa bisio hita bo poka huraibaa, oiraarei hita oo'ore kirisimaasi hiruro, bisio reareapaa piteeaea pirio bo rukuturo piro tarai'orapiuihara pirio bo irauhara, iraupita hita, piro tarai'orapiuihara piro tarai'orapihaa'opa hioko'i, araba tupari'aea hioko'i oo'ore. Araba tupari'aahara oo'ore bo tarai'o, hioko'i sa bai'oori ii'aa hioko'i irau- haa'ita hioko'i ta tarai'oehara oiraarei oo'ore bo rukuturoo. Opirobu rukuturo reareapaaea bisio pita bo heruba, bo ropoi'oo ii'aa bo rukuturo a reareapaaehara. Ha bisio bisioiba. Uu, are'are'ei kai bo heruba kai bo resiura rakoperero kai bo kasi'oo o a boropoi'oo are'ei ato hiobaa ii'oo. Arearea paaebohara hioko'i oru aira boatoro bo rukutu roheoare tarai'oroeri roo'ore irau- haa'ita. Ii hiruroo hioko'i ia hura pitee aira hioko'i iisio reetoiiu bisio piro tarai'orapiuia. Hioko'i piro hiritoehara hioko'i, piro taabasuihara bo riatai, piro pasika'oehara oitaa kipi'upa roga'a borii airaire bo kokiariro'oea, o bisiohaa'oori bo kasi'oo rakoperero a bioga ihoba biogaa'oohara opii'a roira roo're bo rukutuarei. Iiaae hioko'i reareapaa'upa aira hioko'i, oru oira hioko'i bo tabiri'oo oo'ore bo hokobuu aarei hioko'i oiraba aba'aahara. Araba aba'aeaa, araba aba'aauba hioko'i, a ihoibohara hioko'i oo'ore bo takiro bisio, bo heruba rukuturo kai bo resiura. A ihoibohara hioko'i bo tukiro'oo oo'ore bo heruba rukuturo. Ii rukutuo a iiboo agebohara, ii rukutuo a iiboo agebohara. Oira hioko'i ii'oo ua agaasi'oehara hioko'i boropoi'oo barariabaa, bo ai'o, bo ai'o hioko'i abai hukuihara iibaa. Hioko'i piro, bo beriberi hioko'i a abeea, piro beriberi'upa kure'eehara, piro beriberibaa, piro beriberibaa. A abeehara ii'oo ii beriberi uu. Aree'itaarei roo'ore usiro'o. Ta aba- hareerii hioko'i, aba'oehara bogi'asi. Ta usiro'oaro beriberi'upa kure'eeaa roo'ore oitaa, bo riatai. Bo beriberiro a abee roga'a, a abeehara ori iisi, oirare tea'upa roga'a bisio pita si'iebaa bo beriberi, sa oirau sia'aa ii'aa ii pureri ia bai ageibaa, sa oirau sia'aa ii'aa ii pureri ia bai ageiba oiraarei oo'ore bo poka. Hioko'i oiraarei ruru'upa aira pita bai kure'ee'aahara oiraarei ii raatari. Hioko'i si'ii- hareeborii oo'ore bo beriberi, pita pore'aahara piro pita toha'aahara hioko'i pirio oiraarei bo poka. Piro tohaea oiraarei bo poka pirio piro si'asi'a bohara bisio, ii rukutuo piro tohaehara piro airari paratai tuuru- ha'aari piro airari. Hioko'i a si'abohara oo'ore rakopere biru bo rukuturoarei. Bo rukuturo hioko'i aarei o si'aibohara. Bisio, bisio hita, ii rukutuo, ii'oo rukutuo bo rukuturi, ii rukutu bisio hita, Toosiabii, uu Sike'oo, Baapisii, Koaatoroi kai ei rukutu'oo haia a baiia, bisio bo resiura rukuturo, a iisioea bisio, Koaatoroi, Baapisii, Sike'oo, Toosiabii, bai hioko'i a riopa hioko'i. A si'asi'ai bohara hioko'i bo rukuturoarei oo'ore rakopere biru. Ha ori iiraa roo'ore bo irauhara ta bai tuuruihara iiboo kitapitere hioko'i. Kitapitere hioko'i piro oitaa. Ta si'abohara hioko'i roo'ore, oo a bisioea hioko'i, oo'ore bo si'abuu, o boai'o hioko'i ii'aa. A si'iba hioko'i ii'oo ii beriberio, a si'iba hioko'i ii beriberio oiraarei ii bogio, piro si'aea piro abeea boatoi hioko'i. Iisio pita hoko tea'oepa oo'ore bo beriberiro ii boorii boorii Rapoisi'uu. Ha bo beriberirori paapara'oo beriberiro roga'a. Oiraarei hita oo'ore bisio pita bo beriberirori ia roga'a bisio pita uria suburo hita. Oiraarei uria suburo, uka ata'e reetoro hiokoi ii'aa ha oiraarei oo'ore ruupe hiru tahiro, uka hori tahiro ii'aa, aarei reareapaa'oehara bo riari, o hurapitee oo'ore ii'oo rupe hiruro. Ha ruupe hiruroa, ha ruupe hiruroarei reareapaa, pirio aira'oro oitaa'iita piro o reareapaabohara barariabaa. Ha bisio bo tabirirori a horipita huraibohara, bo tabirirori a ipupita huraibohara, o tekaru'upa aira oo'ore sa hori'ohe, piro ipu tahiro hurabohara. Piro reareapaaehara roga'a oru'oo bisio pita bo paru. Haia oo'ore bisio pita boriiri'o, bo riiri'o taha'oo hioko'i oo'ore bo bato'e. Oo bo riari paatapitee hioko'i ruupe hiruroarei, bo bato'e haia roo'ore boo biisi biru, bo riiri'o kai ei pa'oo, ei tahiro'oo, bo husirori ai'o husiro, hioko'i i boou ii'oo boorii hioko'i a ageibohara haia oo boorii a ageibohara haia. Ha hori husi itokopapita haia ii'oo hioko'i ii araroo bisio pita bo bato'e kai eipa'oo ei tahiro'oo iisio. <hesitation> A raho'opa aira pirio aira'oo bo riari, o ouibohara hioko'i oo'ore bo riari. O raoaraiborii aira'oo bo riari ii'oo ii tahiroo, o iisio tahiro ia iisio hoko teaepa baari boatoi baari rapoisi reetoroarei. Riopa oo'ore bo teera'a, bisio iisio rapoisi iisio. Ha bo husiroriarei are uka raeaa, heetaapita hokotea'oepa. Orii iisio pita aba'ohe roga'a oo'ore bo hiruro. Bisio ei hiru'oo hokobaa, oru bisi oru'oo. Bo hirurori a iisii abateaepa ha ii taibuo, ia uka bai huku'upa hukuia hioko'i. Eipaareha a baruru'upa hukuiia sa etau o suariboo, piro si'isi'iupa pirio piro bai kasibaa piro o hurai ii'oo ii husiroo. Uu, opo'iihara raataro a. A kekeaupa hita agaa aru, are iisio o teera'a- haraaba are iisio ora'upa hukuraeaa. Hapita ia ia airaareiia pirio bo irauhara o suaripi'e pitee oo'ore bo reeto'o bo raata'oo oo'ore Rapoisi, o porepi'e pitee bo rutuu'orori kai bo teera'arori oiraarei ii'oo. A ori iisioea oo'ore bisio pita bo reetoro'oo oo'ore uu, bo reetoro'oo oo'ore ruupe hiruro kai ei- ei eapaaro oo kai ei beriberi ro'oo pita iisio pita reareapaa'aha oirare arabooiha oo'ore eipa oo ia bai kasibaa, eipa'oo a hokou. Bisio pita ruupe hiruro kai kirisibaasi hiruro o iisio aba'ohe. Ha bo eapaa roga'a oa'e, bo eapaa roga'a bo beriberi ii'aa. Bai hokou, tu'uaroha hitaka ta si'ihaa'upa ta hokoba. Bo tabiriroriarei pita roga'a o siosiotuuiu pita <noise> iisioi boikiro hioko'i. Aa, aba'upa hukuia oo'ore bo si'ibuuire oo'ore ii'oo ii husiroo. Riiri'o biru ta reareapaaibohara pirio oiraae iisio hiruroo. Bo riiri'o, ta pasika'oehara ro oitaa, bo aru'a, ta kakoaraehara bo hituku reareapaa- haa'oorii bo kirako'o boorii boatoi. Ori iisio tahiro a huraiu baarii boatoi baarii boatoi.